Tëtäguasu Egipto peguareta jaeñomaiko jaereta jei que omorepresenta jokuae mopeti <hesitation> ara oa maomavae kuae aeko mopeti profeta supeguarareta oyapoko desfile javoi jeta mbae mbaejokuae aretepe oesakareta jokuae tetape mbaeti guiroiro oyoiguireta oime yave <hesitation> yayea ñai kuimbae ndie yave yanderetereta jaeramiñovi tanta omboetereta jokuae piramide de ghisa esa kuako jae mopeti <hesitation> mbae importante ou oiko arakae guiema supegua reta